nýjasta kvikmynd Rúnars Rúnarssonar verður frumsýnd í vikunni Rúnar hefur áður gert verðlaunamyndirnar eldfjall og Þresti og stuttmyndina síðasta bæinn sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna bergmál er óvenjulegasta mynd Rúnars til þessa ofin úr

fimmtíu og átta örsögum úr íslensku hversdagslífi í kringum jól og áramót í þetta skipti langaði mig að nálgast á aðeins annan hátt gera mynd þar sem að aðalpersónan væri samfélagið og það væru lítil bergmál úr samfélaginu sem myndu eins konar mósaíkmynd og nota húmor sorg fegurð og aðrar mannlegar tilfinningar í að búa til eins konar hversdagsleikinn getur verið svo fallegur hann getur líka verið svo fyndinn við við dettum inn í rútínur og við sjáum ekki húmorinn og fegurðina í kringum okkur og almennt séð þá

lífinu getur verið svo fallegt ég er búinn að reikna

það er langbest að gera þetta svona eins og ég er að gera koma bara inn með tilbúin einingahús frá Póllandi

ég byrjað að leigja út í ferðamenn bara strax í strax í vor já þú segir það þetta er jólamynd hún gerist um jólahátíðina af hverju vildirðu hafa

á því tímabili því jólin eru einhvers alltaf um farinn veg og lítum líka fram á veginn þannig að það var aðallega þetta til

magna upp þennan sem við erum að búa til yfir þrjú hundruð manns koma fram í myndinni til að fanga hversdaginn betur ákvað Rúnar að notast ekki við þekkta eða vana leikara ég ég trúi því og hef líka rekið mig á það í gegnum tíðina að það geta allir leikið þetta er svona eins og að syngja það geta allir sungið en bara sungið öll lög

séum algjörlega laglaus ef við erum í réttu réttu umhverfi er alltaf eitthvað lag sem við getum og það er eins með leik að við getum öll komið fram ef ef að aðstæður eru bara réttar og það er ekki ætlast til að þú gerir eitthvað sem sem er ekki innan þíns

virðist þýðast vel yfir landamæri því myndin hefur þegar unnið til verðlauna á kvikmyndahátíðum á Spáni og í Sviss já það er nefnilega mesta furða hvað

hvað þessari mynd hefur verið vel tekið jú á pappír lítur þetta út fyrir að vera hugsanlega óaðgengileg

en það fólks sem sem ég hef unnið með erlendis og áhorfendur sem sem þekkja fyrri myndir mínar hafa komið upp að mér og sagt bara ég vissi ekki að þú gætir verið fyndinn Rúnar

þú vaknar á morgni er yfirskriftin á sýningu sem Ragnheiður Jónsdóttir hefur opnað í gamla Borgarbókasafninu um helgina Þingholtsstræti tuttugu og níu er eitt frægasta hús borgarinnar reist nítján hundruð og sextán en var heimili Borgarbókasafnsins frá miðri síðustu öld fram að aldamótum þegar það komst í einkaeigu eigandi þess í dag er Róbert og standa yfir viðamiklar endurbætur á húsinu eins og húsið hét upphaflega en þangað kom hún fyrst inn fyrir hartnær sjötíu árum

forvitnilegt ég þekkti þetta hús frá því ég var sautján ára gömul ég byrjaði þá í Verzlunarskóla Íslands sem var hérna á Grundastígnum og þarna byrja stærstu

ævintýri lífs míns ég hitti tilvonandi eiginmann við vorum bekkjarsystkini og ári síðar vorum við orðin kærustupar og síðan byrjaði ég í handíðaskólanum sem var hérna við svo liðu árin svo frétti ég af því að það hefði verið sýning hérna síðastliðið sumar og ég yrði að fá að sýna hérna og ég er svo heppin að

og leggur inn góð orð og hann sýnir mér þá velvild

að sýna hérna þessi glæsilega bygging sem náttúrulega er komin til ára sinna orðin meira en hundrað ára gömul verið að taka húsið allt í gegn og endurnýja þetta og þetta er bara hliðstæða við hótelið okkar jörð það

til hendinni Ragnheiður er frumkvöðull á sviði hér á landi og spannar ferillinn yfir hálfa öld á sýningunni eru yfir sextíu grafíkverk og

allt frá sjöunda áratugnum til dagsins í dag upphaflega ætlaði ég að sýna hérna nýjar myndir og gamlar ég kom og skoðaði þetta og sá hérna hvernig umhorfs var þá breytti ég algerlega um hvernig ég byggði upp sýninguna það virkaði þannig á mig þegar ég kom með myndirnar

guð minn góður myndirnar ætla

bara alveg að verða að engu því þetta er svo magnað umhverfi það er svo hátt til lofts og vítt til veggja og húsið er svo fallegt en svo er þetta náttúrulega allt eins og á byggingarstigi allt í endurnýjun en svo fórum við að hengja upp myndirnar og þá fór ég að hressast myndunum líður mjög vel hérna þær eru mjög ánægðar ég er bara alveg klár á því þessar tvær heita fyrnindi tvö og fyrnindi þriðja þessi sýning var í Norræna húsinu nítján hundruð áttatíu og sjö grafík og nítján hundruð áttatíu og fimm þegar að undirbúa sýninguna þá leið mér mjög illa það var ekkert persónulegt heldur

ógn og átök í heiminum og þetta birtist allt ég var alltaf að hugsa hugsa til gömlu

og svæðanna í austurátt en þegar ég les í dag þá stendur Persaflóastríðið hefst

mína fljúga þarna í sjónvarpinu við erum fyrir framan tvær af mörgum stórum

gerði fjórar svona stórar eina seríu og sýndi hana í Gerðarsafni nítján hundruð níutíu og sex og þær heita það er bara óður til náttúrunnar í raun og veru þetta er dásamlegt þá ferðu bara út og suður upp og niður út og suður og þá finnst mér ég vera inni í myndunum verðurðu sautján ára aftur